Rehefa manao hira zany ianao a, de ataonao aloha tonon-kira de miezaky koa ianao mandray naoty tsikelikely amin'igny aingam-panahy mivoaky baka aminao igny de averimberinanao matetitetiky de amboarinao ny refrain de arakaraky ny itiavanao anazy avao zany lafa avy tonga am'tianao izy de afaky mijano am'zay zany ianao de aboakanao.